Zava- maneno fantatro ndraiky, ôhatra: radiô, telefôny, tele, bafle, spikera, ôrdinatera <noise> gitara àby ren̈y ma tafiditry amy zava-maneno dônko e, gitara, tam-tam, akôrdeô, fliote, lokanga.